Ra ɓaŋ kai kab tu hitir a mem mbe ef, tuwala kab tu hitir de tem hajar kiŋ tem haja rane. Ma kai, hajar kiŋ bi ef. Lala wuy ter de inta hajar ki hinen, hasa reŋgeŋ kulget. Te tahab kig da, el mami nal te mam nam ndat. Ti hile mede ʃal. Tala ila menem masa feɲi walu. Modiɲe ke, sa moto sa so sa buyko. Twiter ha maten tab jɔŋ kul, tab jɔŋ kul nen, ɓijer ɓi ɗo boy ŋdɔg, nja hen ndɔ kok. Rɔɲ mbat ɗar nag bad, wuy terɔ ge ɓiyo o rɔnen koz ɲin ter. Nagaskə wa wuy tiroko, rɔɲ ka̰ɲ, ɗam kor ɔŋ rɔɲ ko da. I maŋ wuɲ ko, ka̰je rob de isa mɔtɔ sɔ muy maʃan. Wala fiŋgi da ten ta tahab ki, ɓi ge tɔ koy ɗoobɔ wu diginen. Tibi tar ɗe tab dani tubu tugu yag kuŋ sa kug ya wal mboro. Okə a tal ke ka bi ne lakin te de kolge reren. Aw welḛn mbe aw welḛn dede tri taɲ ɗob be nde ɗob kaw- kaw, safara te el binen. De roɲin taw roɲin des, ɔ ilim ziada min inde nanen. Ɔ ilim ŋga ɗo betʃ, udig ya tʃud ɓi ko tɔŋ ɓaw witir. Tʃud ɓi kutu tʃud ɓi ge taɲ ɓaha otoŋ baw tʃi re. Lakin in nde dahaɓo tuwi tuwi ter fu ne, tɔ wan ge da, tɔ ga̰ ɓigid. Tamil ki witir tɔŋ a ɓe ɓi ɓa igid, Wi ndigi ne kiwi, ɓam te gaga, i baŋ tew ti lanen in tʃetʃew biro. Laki dere ne mba nabjə, Ey baru ge taɲ baw mbinis, sa moto so nam kam karɔ ɔŋ de gwa ha ne. Pi ɔ ne bata nii ku kunini a̰ yu bini ya nam rol le ne ta ya niri ek twi tir bɔ neden. Witir bo̰ nde hajar ki hajar kine Asar riŋgol gol ged, wala oli to. Oli to garaɲ, ɔda ɔli te gaz oil hene wala ɔli de eʃa ʃene, wala ɔni tim oli do kasa ar gara. Zed her kuy ŋgalid. In il li. O jiri nde kafa aɲe ba, o jiri nde kafa aɲe ke dobo moto, tɔ dubu sɔ dubu muy ɓo. O jiri ne mogɔli gi ne gwal matak. Wa oyi zaat kəra, ɓi ana ɓo tʃud ɓi ɓal. Wala oko gəra, wala awo ma mburi tus, ɗan-ɗan-ɗan wala awo ambog meb kam menegede, meb kab mi ten wi tere ne te baba. Baŋ tu gag wala bamtu, to ŋgur wala bamtu to mala wa linen. Kami oli ŋgarid o gar bo ndel no bokoy, poy inen oli ŋgalin. Dar kɔliŋged lana, de witire de ba wilba, dan inti, uba taŋga logo to poten. Ɔŋ de kɔl tigered dege de heg ŋgal witire te motaag ne te ŋgereg, de ŋgere, de ŋger ge da kutu ko̰ utu ŋgereg. Ha̰ tɔŋ de fuwa heren, nek sig, mari fe nam- nam ne badən, ɗoŋ ɲi safara to toɓi te toɓey to toɓey ya̰. Oto oreki tenek set, ŋgɛ. Oto di kasanen, in dista fat kemi ɲit kadar dow gotonen, tindi yani, ŋgal dunit ŋgar de. Ndel, o ndigi ne tɔo̰, dege kala ŋgal witere nen too halam kino, hayat. El, ḛndiŋ mo̰ gar ɔndiŋ tar he ɔndiŋ gari ziya pale tiŋ mɔŋ yuwali ɓo tendayi. Darsə rɔ kuy nen, te mbɔ yane te ndey ŋgar kolɔ in tʃafar ke witir boba ŋgal bine. Nde gar kɔd. De jirene nde de sur re, re dege dege sure degeniŋ jere ni dege ndiginen. Wayen tay be degi ndiginen es ŋgal wuy terte ɓan. Nawun ɓogene ŋgerhig ŋgerhid ba oto tubit tuyo ɔsɔt fene. Ayge fene te gurs ayɓa, a tan obode, ŋga safara na ofed. Pey de kul hased, te ndirid safar kwuydok bonen. Tɔg nde ŋgel kɔl ded, aw de ŋger de tɔŋ degenen te tene hi ef ro̰ ndi de ejin zaata, ef ro̰ ndi de, sek ey sek fana zaata. Ha̰ rondin mo̰ kite sa kila ndenen ndamok ɗooɓa kadar nam wi kar ilin sedi kalas. Tɔwɔɲ nen neya ne tene i de dane marwayd, tene yi yani. Er rodi na efe, o ndignen mo̰ ŋgar udu ani yab ti ndar ti nda tag nam- nam. O dege riye go telbe anan rode kam safar kelbe tejam ma u ŋgar u terti as tro i yaw ɗeg lejem de saa tu wa. Kɔl aŋ teba teŋe a yɔ, te mand ki tanda fe, pe sees al safadan